Toh wa jonwua amba abua sansan, ba mban ndi be aju a diba tswan ndo dʒwenwa tsunyu ba adibenya kyadʒure nwa tswan ayoa be mbam da ambaa bua sansan, anyuabe mban faira we jen deri m jikan ba nma yoa m fa ra hwe a nyu andgun apyian endʒu pyian akeke naa bi ayoa m bil mbya dimena sheshi dim e na tsabu waa m yinu dan eh amba a mbaa sansan, e bua be tsaa abua sansan a ba iyayem mbanda m fovya sose, jijiye ba a a ibe aju a a a chubu a da tswan baando pyian an de abudu pyian bu ndo tswana, eyoa hwan n ko hwe titi bia m weʒoi be den den bao be ndi ho ii nyaken wadʒua be tsami ga han mna ku nde iyo a wiknwin ba shakapa a ngyibiyin hun ba bu baatire nau, ama m ji kam ba ba buba abu ba buba vya vya baa be yi bachi iji ana m jikan ba ama yoa mbi hwe hal kam ajum ʒam jibaaa ajum ʒan adiʒun nwa tsunyu jina har gaskiya ampunu mbamba anyua be ma dan amyua be mbau a bua mbu mikyin. Abua fyeau chu chu chu sosena jijiye ba abu tsaa i fintswen waa uma tsa i fin tswin waa umai tsa anynua chu chu chu, abu pyan re a nyua be mbau ba nyunua uri vo ku sa a kisaa waape anyunu baa haa anyunu ba mbunikyin sose a wajun deri chiidan aa nyunua mba mbam gaskiya abua sansan kato abua fyea uu chu chu chu, uba bajo kweni ni chu chu chu a ni wabu a ni tsabu waa no yibu dan eh a paju kun be sheshiu auna uridu a chin wa yafafan ijin umaba aaa pajukun bandou ko ba iyaye ma chi bendʒun u na mbumikyin bu anyunua mba mba, abua sam mba mba ba waha baani jijiye ba abua ha a bua kya hoʒo a baati chi fibia ri be na nyaa be mbya yi nyunuariaha be mbaka be ba a aati be mbai nyundʒun bena nya be mbya yi nyunua be mbya kabe ba abaati be hwelri be na nya be mbya yii nyu nua i i i i i i ʒan aju dʒwe ah a iʒan ju didʒun iʒan ju dʒwe nwantsa be mbayaka be ba, ama au u ba chincl mba chinchi m ba chindi jina chiyana abua mu mikyina aaa wafutu kaǐ kata a chin di ado ma daa ba umbya umo chin di, abua tsa tsa i yafaun achin un du cho nwadʒu dʒuk i be bu tswi tswi bua una tsa. Chiara amba gaskiya abua sansan sose na ijie ba na bema mbau mi ba uri yiu bua bena bau ra fintswen ba a a amba ko dashuke am beeh ina tsa bũi i <hesitation> ida, ama ayo a m bi hwe kpaya kwaon ra mbya u ma na nyau u u ba abi kwin jijia ni chu chu chu ni mbu mikyin abu anyunua be mbau a a a uri tsau ibenyu ua ibe mbau ibe nyunua kwakyi sose na, jijiye ba nyunua ria huan uriso so kwende beari i chi a uma ya tan bar toh uma ya be hote toh nii ya ba bojo nii ba kwandi ni chibendʒun abea nghaghu hun nii chu chu chu a a dʒwan wikwi ni a-a wa bua wawani a tsa ko maye waa ni mbu mikyin ni, a a a amba abua nsan sosena m na nya dan a chidon ma hyan yin bu fintswin ayoa mma hwe kpaya kwayo ko ibe yoa ria tanma mma du bu finstwen, ivom a gaskiya abuansan fyea u hwen a-a-a- vin-avin shoo, hwin vinsho haa ura ne uka hwin avinso un ahwe naa bu ʒan aju haʒu an a mbya ambade abua nsan, waa utsau kuma nyu ndʒun vin anyuaria huan ma kya bau ra kya nkyan hun. Uri sakyei mbyau wu ri ba se kaa judʒun, so anyu aha fyea ra bena jojo dʒun bau ba uri chiu u u mana tsabutso abesun ko umana tsa butso be eda u yinu dan u fan nyunya ka u u u u nde nyuma so ma waa u yinu ma uri tsaubudʒun ba ajajukun baa uri babe kwain be chi bendʒun nna chu chu chu, a ba iya yeu nii chī nina fovya dinì yiye ba nayu nua anyunua be na tsau ha anyin dʒun vin chiadʒu anyunua be mba akua chindoi aa wa hoch wa hu sa wa hukhi nde saa wai jiji ai ba tsa bua baba, aku aa chindoī gaba den i fintswìn chiina ra anyunua nyunua nsan aa mndi mkyin sose na be na a chidun ga bu finstwin yim ayoa mma tsa aa mmai i chu chu chu a nyunu wa mbambam, mba bu fintswea i vom n ka ibe tswi tswi ndi chunda be dana chidon yin a a a abufintswen aajua ha wa mdo chu chu chu yo nyunu na bi be e sun atsunyu abu a a aju arìa iri fin aha aa asun ne, a iri mri chu chu chu a ha m ri chun dan m ka ya bea a bea dado. Abea da doa ba mnya ebu dʒjo a bauwa, abachiba bannu ba na ibe a beadado abana a bai tan byen ba na fodi yie ba una warito, ama baati babe warito ba so a chidon ma hyain yin abu fintswin m na inbu sansan fyea be dan ajua ha m m m chu chu chu, ba ba dado ki tan hyen kati m ma hya du cho ka du bu finstwen ru a a nndi chon dam ka ma i uka m ya ibea be na bau a buaha, abea a a a abachi be na pyu bachiyo baa iyaye be rigahua toh mdi chondara bedan mma hyen du cho m kaya beari jiyia m chu chu chu ba be m pan wasan san ibe be m hwen a bua nene abu bachi ko abuju waa bera jiu ahi buju mamatun waa a bachi jijiu kai aa achun maa du mmm hwen buari m m ndeya mdeya yi ba chi aa mjonwua m chu chu chu ba be, m dan yibe to a amba abua sansan so mbya da fyea be dan ajian aa chidon tsa ajum kwaon ra ha fyea mbi mbi nanijin. Mkabi m vo ni wem wasansan mnde bua ha biy nī eú itsaa i chu chu chu bau, kato nika ji no du gben kato ma ka du cho abauwa hwetun ba bauwa hwetun abawa abannu jwe tun baana boa babe gben ba ra chitan aa agben baani wa nya bu finstwen achun ma hyan adu ma du cho ma du bu finstswin i vom mban chin bacho baa i kauyuka baa naiuka gabadea wukarī loka gobmeh ah i yinu dan a yiī pajukun baahara be chi pajukun baa fyea be riga hia be dube bua tsa tsa ba iba a tsaʒaʒa wae ai ba ambafan itsaʒa ka be m m hyan ducho mndi tsa wahaun ama agben baani so, eu a abua aga wo a wapan kanda dan agaa ivou waa uri da nyu iyo so abua mndi chon on tsa wa kai kata a chidon mai yin abu baa mnai hwekara ma ʒinde iri weʒo i dʒwau ijia i mbya wansan kuma imbey wa ya yai pyén wa yaya ipyen a pajukun baa i ndo kati abajo abajo baa i ba chifʒun abah mma hyain du ka cho agbin mba a dʒun ba ndii babe chiben dʒun ijia i kyeukun baa a- agbim mbaadgun ba. A chidon ma hyan famn mba chindi mma mbya nyua ri a abua abua mbu mikyin am mdii nya budʒun i yibe aji beeh tsaʒa adibe yo, kati <hesitation> m ka bi i tanfa kama ibaafedra unuvasti wukari, mme hya dubo m di ya beari ijiai i m m chu chu chu bu ʒhin banchi boura funfa i beari ma kai bí a a a tanfa hweani atanta ba kwakya waki i i i itswen wa chika ka hwe hwe achun ma hyan du mdi ka be tonfa boa kata m yinu dan m m mg ijia ikata amī kyrian mbumbu, a mikyian mbu mbu a a bua chia bua udan we abua uri tsauna ba ije ba bua nabi nyundʒu so ndi nde ayo soi wa m yinu na m m m a nyunuaria ha i u xhi nyunua iri chu chu chu masana i so ka abi be kwain a ba iyaye beh kwain aba vyon ba a ri ya beanana ba bauchi kusa, be kwain ijia i fovya i ka chu chu chu abu anyunua ria be mba m achon ma kaa du a a ba uyaye ba mbam ko da shikye ajom yaa ema yondom ndi tii abashom mba adʒun ma be nayii i ndoyoba ndo ta be na tii. A chidon ma hyen ga bu fin tswen ma yiu ma ga bu fin tswen yin i be jua ri aha ayoa mde chu chu chu a nyunu mbam a <hesitation> a mdii we ʒo dʒuwa bei di kama ashom wa ba yom a mial ashom ba bu baa tsatsa, dumin ku weʒo ku weʒo nana a fanmi i nyaken ba u yin u u u fyin a kindea indi tsa bua kibdea mdi tsa m nya bu fintswen u fyim a <hesitation> abu tswi-tswi ba kudea ndi funfa u fyin akinlee mdi nya bu fintswen ba kīndea m i i di tsa amfani ba fintswe ari kata u u u ku fyin yo, a <hesitation> ayo achun na hyun adu mma du cho a ibe a chu chu a nyunua mdi chu aju a ha fyea m weʒo dʒwau idi ijoa m hwen a budʒune wah m yinu don kum a ku kyepan bua nden ʒan mujunwa jiom ajijia, mahyon baa ku ba a padʒun m hyain ʒam m de mbya m nynua jina ama ayondom fye a m tsau bua kwa kwi abua kwakya mdi tsau ra chia bua mdi dan kau ba kuma chia bua mdi tsa mbya ka ku kebe yondʒun bajijie ba a wapam da ajii nwu bu a ba apa na kaa nu yo ba, toh ayondom tsabu suu na i fintswen kuka tsabu suu na yim.

U tsa bu suu yi a baʒinʒan u tsa bu suu yi a baʒinʒan tsabu suu yi ba kin dan so, mmal du cho a chidun mai fam ba chindi a <hesitation> n nddi nya bua sansan na ba bua iredi bu bua nufyib hin him wanyubu danjya u <hesitation> a ba abea na na sah san, uyo nu dan ku nabe beasaasan, una ji bua sansan ku fovya yie ba chia ba a <hesitation> abu waa, a warito a warito ma chi bua kwafyu budu a ba iyaye waa be ndu be sou ifin pa chia buatitu ba chi numa abua mbu mikiya m gode yi u aku ayo.